Karaza satroky koa, misy gne satroky s- sihy, satroka apaha satroka andragnondreny, <hesitation> satroky be ravy, misy e kasikety da misy gne <hesitation> satroky satroka ba reny da misy avao koa gne satroky boly.